Yayatika ivi re jokogui yaupi ivi, jukurai yayojo yaja, yaja, tipi ani ipireri. Ande ñanekirei mbae temiti ñañono yave ani ñanekireï ñañoti iru mbae, yave jukurao yayota depende ñanoi mbae rupi rami.